Jari injo perbedaanna antara <hesitation> korong na pammaja'. <hesitation> pertama njo, se're injo, anu <hesitation> apa njo arenna? <hesitation> ukuranna do. <hesitation> rie' nu <hesitation> laabba' rie' nu la gulu'. Jari injo punna <hesitation> anu <hesitation> korong, ripake pallu kanre, pallu songkolo, <hesitation> pallu ere. <hesitation> punna pammaja' <hesitation> kulle ri kua, ri pake akkero kaluku, a'rakang minnya', kulle ngase injiyya. Punna <hesitation> pammaja'. <hesitation> kulle to'ji pole ri anu, ripake <hesitation> assanggara juku, cobe'-cobe'. Loheja punna pammaja' jari anunna njo, anu ekkuranna minto' injo beda. jari punna pammaja injo rimake ttumisi iyya. <hesitation> injo pammaja'a. Nipake ttumisi <hesitation> daging, <hesitation> juku, cumi-cumi, <hesitation> iyya ngase'. Jadi punna korong, <hesitation> pallu burasa, <hesitation> kampalo, <hesitation> songkolo, <hesitation> pangnga', kulle ngasei injo ri anuyya, ripake punna injo. Ere, ere hambang, injo ripallu punna nganu i. Ka biasa injo punna <hesitation> anui, <hesitation> apasse? Ka punna pammaja rimmake <hesitation> appallu kanre biasa <hesitation> tasa'i rateang, e rahayya, tala tasa'i ratea. Ka tala <hesitation> tammui do, anunna, hambanna <hesitation> nai' ri kanrea. Jari korong mintoppa ripake ntu punna appallu ki <hesitation> kanre. Punna <hesitation> nganui, ere todo'. Talakulle to' punna pammaja'. Ka biasa <hesitation> punna rerei, tattumpa-tumpa ji